Naidõ kruusõ alostaldriguq ummaki tuu jaos, et kruusõ sinnäq pääle pandaq. Ja noh, taa um sääne peenütsemise asi inämbüisi, egaq naid nii väega vaia ei olõq, aga um nigu kombõs niimuudu tetäq. No sinnäq saat ka muidoki luitsa pääle pandaq, tuuh mõttõh um.